जो तोता छ वे की अनोखी विशेषता छ की वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होन्दु. और वो बोलने की क्षमता भी रख्दा. वो अलग अलग ध्वनियो की नक़ल भी करी सकदा. और सामाजिक प्राणी होन्दु जु समुह म रओं पसंद करदु. यो की चोंच मजबूत होंदी और युंका रंगीन पंख होंद.